Goo سوق eltoni, سوستة جديد ganosa Nougela agr waela goo tegosa, talle tesie akera in tesie ga gommud teri log taferosa talaei la fa edir enen bata fa ashrikir degir, wida ter سوسة ka fa ashrikir necha gnbi kire